Obeye dɛ ebɔboa ma wo atsenae akɔ do na asomdwee aba m' "than" dɛ wanko bɛper w'asomdwee. Sɛ wankasa wɔ w'asomdwee na ɔman a ɛtse m' anaa wo brɔn a ɛtse m' asomdwee nnyim na nyɛma nnkɔ do ehu <hesitation> w'asomdwee no ibohu dɛ ewɔ so nnyi obefi wo do osiandɛ eda na ɛsoɛr a nsɛm a ɛbɛtse no w'enyi renngye ho, ndzɛma a ebohu so no w'enyi renngye ho <hesitation> nkorɔfo nnya asomdwee a wɔbɛba ɔwɔ a ewɔ asomdwee no ne wo nan do. Ntsi sɛ yɛroboa ema hɛn atsenae akɔ do ndzɛma akɔ do yie wɔ mu a ɛno ye koraa a ntsi ɔwɔ dɛ ndzeyɛɛ a yɛyɛ nyinaa yɛ ndzeyɛe a ɔbɔboa ma hɛn atsenae agow ayɛ mbrɛw ama obi biara.